Fomba fandrahoana pomme de terre de samby isan-karazany, misy amin'ny sasany voasagna de izy voaofy igny atoko agnaty rano, misy ndraiky ny sasany sasana foana de izy mbôla miaraka amin'ny hodiny igny de atoko agnaty rano, ao ny magnatao sira avy hatrany, misy sy magnatosy sira fa efa vita amin'ny fikarakarana ananzy izy vô atao sira, maro karazagny fomba fandrahoana pomme de terre.